تبغي تكون مرتب ونظيف، <hesitation> تساوي اللي تاخذه بترجعه محله، الشي الموسخ بتغسله ،ما يتترك صحن موسخ بال-بالمطبخ وتغسله ،ما تجاوب تعتم وسخة بتغسلها. خس ملابسك، بترجعها للخزانة بت- بترميها بالغسالة، <hesitation> حتى الله يعزك ال-الحذاء تبعك بترجعه علي محله ،الكنباية دايما مرتبة، كل شي يكون بالمحله الصحيح.